காய்கறிகள், மூலிகைகள் மற்றும் மசாலாப் பொருட்களை பிரவுன் செய்யவும்.... படி புரதத்தை சமைக்கவும்.... படி உங்கள் குழம்பு சேர்க்கவும்.... படி மீதமுள்ள காய்கறிகள் மற்றும் தானியங்களை வேகவைக்கவும்.... படி சுவைக்கவும், சரிசெய்யவும் மற்றும் அலங்கரிக்கவும்... நன்றி காய்கறி பக்க உணவுகள்.